I fomba fampiasana aspiratera dreky é aspiratera tanana maloha mitovitovy amign'ny hoe famafa fa izy famafà baka agna angovona miasà fa zagny justa anao mandeha manao agny igny tonga de efa afaka kara hoe rivotra zagny izy de afaka fako jiaby de mitsofotro aka zagny izy é fa izy igny zé fako jiaby na na antsefatsefakan'ino avy izy avakagny mitsofotro ka raha molotro be zay pozigny azonao tsarà.